पेड़ में पानी डालन की अवधि मौसम पौधे की किसम और मिट्टी की नमी पर निर्भर करत है। समस्या समान्य ताउर पे अधिकांश पौधन में सप्ताह में दुई से तीन बार पानी देन प्रयाप्त होत है। लेकिन येह इस बात पर निर्भर करत है। की आप के पौधन को कितनी नमी की आवश्यकता होत है। गर्मी के मौसम में जब हवा में नमी कम हुई जात है। तऊ पौधन को जल्दी सूखन से बचन के लाए अधिक पानी डालन पड़त है। इस दौरान आपको ध्यान रखन पड़त है। की मिट्टी पूरी तरीके से सूखन नई चाहिए। पानी डालत रहन चाहिए। ताकि पौधन को अनावश्यक नमी मिल सकाए। वही सर्दियन में पौधन को कम पानी की आवश्यकता होत है। काये की ठंडी जलवायु पानी को वाष्परण कम होत है। यदि आप घर के अंदर पौधा लगाय रहए होए। तऊ घर को तापमान और हवा की नमी को अनुसार पौधा पानी के आवश्यकता के अनुसार डालाए। कुछ पौधन जैसा कैक्टस और एलो वेरा कम पानी पसंद करत है। और इन्हें सप्ताह में एक बार या उस्से भी कम पानी देन चाहिए। इसके अलावा आपको पौधन में पानी डालन चाहिए। पौधन को पानी तब तक देन चाहिए। की जब तक मिट्टी की उपरी परत हल्की सी सूखी लगन ना लगाए। और पानी धीरे धीरे पूरी तरह से डालन चाहिए। ताकि जड़े अच्छी तरह से पानी सोख ले। अत्यधिक पानी देन से जड़े इसके लिए संतुलन बनाए रखाए। पौधन से हामे ऑक्सीजन मिलत है।